अन्डा बनाएको त बहुत प्रकृयावा सबसे पहिला अन्डा लेवेजाला अन्डा फोरके एक भडियामे डालके विभिनन मर मसाला राखे जाला तब ओकरा घोले जाला कौनो आदमी सब विना मर मसाला अन्डा बनावेला त कौने यसला बाला बनावले उहेसे पहिला ताबा चुलमे धीका के तेल डालके अन्डा रखे जाला अन्डा पाकलक की न देख के तब खाए के पराइए ।